Odamlar uzoq umr ko‘ra boshlagach, jamiyatda katta yoshdagi odamlar soni oshdi va bu qariyalarga ko‘proq e’tibor berishni talab qilmoqda. Shuningdek, sog‘liqni saqlash tizimiga yuk ko‘paydi, lekin uzoq umr hayot sifatini oshirishga ham yordam beradi.